Kua cortina jaeko ñemöaïa, jare yambo pɨtumimbi vaera yake renda, öime opaete oo reta guinoi jare ömöpörä vi kua ooreta